Jenä espejo yä'k mespatä yä'k äjtyä ntäjkojmä ja'kutyät wäjtzu, ja'kutyät este wäjtzu mä'tzyäki jejtzye kenpatät mas bien, este wenepä' mitä kyenyaj, pues ya wäjtzupä sunyi'ntä kenpa y tambien wätzkuy se este ka'ntatää espejo ka'ntatä nkenpa este ti'yojmä kenpa, hay veces distraido ijtutä minpa distraido otra eyapä pät, pues jetyojmä nkenpatä desde ya'tyij, jikotatäjtzye mespa espejo.